﻿Orusozi orunkumanya nibarweeta Rwenzori, rwiine ebiirka, enyanja, amabare, emiti ruraihire, abantu nibakira kujyaayo kugenda kurola ebi ebiirika ebiriyo, nekindi nirwe <hesitation> rukusingayo oburaiha omu Uganda, nekindi nirwe rusingireyo kufuna <hesitation> abarambuzi baingi kuruga omugandi mahanga